Laha ty fomba fiasa gny lakile amy famoha hilintrano. Alà lakile iny, ampiliry anaty lavaky lavaky amy varavara iny eo, bakeo amizay, aodikodiky. Na io aodikinao ankavia, na aodiky ankavana, le misokatry amizay trano iny. Fa matetiky aloha, aodiky indroa raha iny zay vo misokatry ty trano.